ཐང་ཡམ་ལབ་ཏི་ཕྱིག་དེ་ཐུ་ལོ་མེྤོ་ང་གི་དེ་སྐོར་ལེས་ཁན་ནོསམ་ཏ་བོ་སེན་བརྟེན་གམ་ལུ་མི་ཕྱག་ན་མེམ་དྷར་ལི་རེས་དེ་ཡུ་བོ་བཏོད་རེ། ས་ཨ་དྷམ་པ་ཞི་བཞི་ལ་མེན་བད་ན་དྷའ་གམ་དེ་དབེས་དན་ག་ལི་རི་ཨ་འི་ཻང་ཐེན་ཕན་ཐང་མ། དེ་འབག་གུ་ཕྱིག་གན་ཡི་པན་དེ་གམ་ཕྱག་རའོ་ཉེར་གན་རི་གམ་སྐྱབས་བོ་དེ་འབག་གུ་ཕྱིག་དེ་ཝ་ཞེང་གམ་ཕྱག་རུ་རི་ཀུ་ན་བག་རུ།